Tommna dumo te yeri ibelear ani ye bu krakra, yebu krakra duko, ye paka te bebe, i tomina ye te ye pa kate bebe, krakra me bu sei, i krakra me bu sei te i bele pikri pikri bebe ai nete ina kwua bia but i krakra me bu sai wer ye pakam te tomi ekwen anga, or i ye me te ye pakam yeme paka-anga krakra me bu sei se me so that en bo kuma èn bè ba yea an boma <hesitation> an boma emi saki go-go-e krakrama ani a dumo ko ma ri ye but i oko ye-a te i <hesitation> tomi ina ye mie anga i gbra-anga sei te osi anga bo <hesitation> because o siabu-ni na fie-a go te io-siabu ba o siapu pri; i okome ye gboi kri yeri ai ne ina kroa bia; iye me miem be be piki a mie ye me itor da saki mei me te i ye-e mie ibi-a Ke be, ani yeri ma so, iye mie te a piki i be bai bra mei me te i ye ye me i ibi-a-o; if ma ni kala tuo anina ani ye-e be, a be ba meniso wor so a tuo me te ke te so ba but a duko ipri ba meniso, mei me te iye-e me ibia-a, ani iyeri ma so a ye mie te be be i piki ini duko i pri ba bara; tomi ye mie an-ga tomi, select oki ma meniso mi napu ma ani i-amapu, i-angu pie, manga i-anga-pu. a, i'oko me ke dumo kon te be be ani piki <hesitation> mie menise tomi si biogbon sua te ke i pri but krakra me bu sei so that krakra me ini yeri sai go-go-e, i ye mie anga i dukoa mea se i yeri ma o krakra mie bo.